انا نحس بلي فما فرق علاخاطر الثقة نحسها مبنية على دلائل صارولك في حياتك اللي تخليك تثق فلحاجة هادي ولا تثق فالشخص هذا اما بالنسبة للايمان الايمان نحسو اقوى و اعمق على خاطر الايمان متسحقش ادلة باش تؤمن فلحاجة هديك تستحق انك تؤمن و اكاهو